Ukautha vandu vaiha kilaghonyi kanaa vandu vakiwikwa, kana vandu fichikaa na mfuo hawi na keyeva. Kwanini imara kekwia kwailiva kuvia, kathava kuvia ni- nimndu ifuu mcha Mungu. Afurie ishauri ikana na mndu hi- ikaa na vandu kindokichaa. Kingi, afurie ilolea vana varware thana hena ivona mwana aurwee apho akae niumbe amawo wo- woukae undike. Henaichio wachika na vandu kindo kichaa na ukivata vandu vawe na kathi ni vakilanda hairo rucha nakimarumana habiwaachicha luvea na vandu kindo kichaa, achikaa na vandu kindo kichaa hata wangire kindo chavo chehirapho vachimwi lagha mri Kimaro vaikae havo. Vaikaa na metha imwi varunge shingi zao vaighe mambureshi ngavoiza ena mikalia. Henaicho ukawavetha vandu ambai takwa vakuvia Aminieli kimaro ni mndu mchaa. Ni mndu mcha maana acherera kindo kichaa, achila kindo kichaa ni mndu araghire mambo gherukwena. Ah- araghire findo fayambwa kwi, iwe nawe ni waaiki wewe kila kindo ni muokoe mlinga kicha. Avurika na vandu kindo nchalado kindo kichaa asheke afurie ishe. Afurie ni ivandu kindo kichaa na aghire mndu ambao ukileta habari zako ukazipata mambio.